South Africa e ɗon mari nyaamuuji bana, bana booboti, boowos e boonico, ngel ɗum waɗani kusel e liƴƴi e ko lutti